Serie? Vou dicir unha serie porque foi a última que vin <hesitation> e gustoume bastante. Andor, de Disney Plus.

A ensalada na miña casa comémola con carne porque soa <hesitation> penso que non, non se come.

A economía galega ten partes positivas, como a súa capacidade de exportación, e outras negativas, como a tercialización e os baixos salarios.

As escolas na miña zona <hesitation> son públicas, en xeral. Hai varias, e o peor que se pode dicir delas é que non tenen espacios <hesitation> pos pícaros xogaren en condiciós. Deberían estar mellor dotadas en canto a equipo e en canto a instalaciós. Están obsoletas.

Sei unha adiviña sobre a lingua, a lingua non o idioma si non o músculo da boca, que vai mollada e que sempre ta na casa, pero como xa dixen o que era non vai non vai ter gracia ningunha e non me acordo, ademais, da formulación concreta da adiviña.

Cando eu era pequeno a escola era parecida a agora o que pasa é que chamabamoslles aos profesores Dona Oliva, Don Paco, Don Antonio e aínda zoscaban algo.

A xente usa a tecnoloxía de forma diferente segundo a súa idade porque un pícaro de dez anos non vai estar facendo excels, <hesitation> un grande non vai tar xogando ó fortnite ou se cadra si que tamén os hai, eh!

Antes a roupa lavábase nos lavadoiros. Non había lavadoras nas casas e a xente, as mulleres, sobre todo, porque eran as que tiñan que apandar con ese choio, <hesitation> baixaban a unhas instalaciós que había onde levaban o xabón e lavaban.

Na miña casa quen prepara as receitas sempre son as mulleres, como na maioría das casas. É unha herdanza penso que inxusta que recibiron. <hesitation> Hai moitas receitas tradicionais, sobre todo facíaas a miña avoa, e facía guisos de peixe que sabían moi bos, moi ben, caldeiradas. <hesitation> Por exemplo, en noiteboa comíase o bacallau con coliflor.

<hesitation> Prefiro viaxar en tren, non porque lle teña medo ao avión, se non porque nos aeroportos pérdese moito tempo.